भारत के अलग-अलग राज में अलग अलग तरह के विन्जन बने छे। भारत में कई छेतर में परमपरिक पाक सैली के तरीके आज भी अपनाल जाये छे। भारत के कई विन्जन में अस्थानिय रूप से उगाएद <hesitation> मुख खाद पदात का इस्तेमाल कर जाये छे। भारत के कई विन्जन में मसाले के भरपूर इस्तेमाल हो खाद छे। उतरपर्देश में <hesitation> लखनाव का कबाब और बिरियानी। बरानस की चाट और कचोड़ी, पंजा में मके की रोटी और सरसो का साथ, अमरिज सरी कुल्चा, महराश्ट में पूनर, पोली और वड़ापा के इस्तेमाल कर जाये छे।